Mwinya mwendo nakomana nana imu kuli anga mhia ngamia anakoma mli mae wizi <hesitation> iyalifile pakwene paa yantu yakukwela yakumi picha yakuchita chani namkunda sana ngamia na- na- nayamvino na ngweni nafulahia sana sana napelanga tachi nimuweni ngamia wia vino ya vilefile namlola natialafa fanda ngamia alimi amnolia kaomba viwiwi yakumueleke zivi yaomba yakutifu omba vya kuomba yantu wakukwela ata kalipe nafulahie sana sana